هل يمكنك التحدث عن بعض الأماكن التي زرتها مؤخرًا؟ زرت وادي رم مؤخرًا، وكانت تجربة مميزة جدًا المناظر هناك تخليك تحس بالهدوء، خاصة لما تشوف غروب الشمس بين الجبال الرملية كمان جربت ركوب الجمال، واستمتعت بليل مليان نجوم وسهرات بدوية